لا أبداً أبداً أنا سيئة جداً جداً جداً في رياظة السباحة وأكيد ما راح أقدر أطفو فوق سطح الموية أثناء عاصفة أو حتى غير عاصفة في كل الأحوال ما راح أعرف أسبح، حاولت كثير جداً إني أتعلم رياظة السباحة وفشلت فشل ذريع بسبب خوفي الشديد جداً جداً من الموية، بالتالي أنا طبعاً إذا جربت هذا الموظوع ما راح أنجو.